கலை, இலக்கியம், கவிதை, இசை, உணவு வகைகள் மற்றும் கட்டிடக்கலை ஆகியவற்றின் வளமான கலாச்சாரத்தை உருவாக்கிய புலமைப்பரிசில்களின் நீண்ட வரலாற்றை ஈரான் கொண்டுள்ளது. பண்டைய ஈரானிய சிந்தனையாளர்கள் தத்துவம் மற்றும் மருத்துவம் பற்றிய செல்வாக்குமிக்க நூல்களை எழுதினர், மேலும் இயற்கணிதத்தை கண்டுபிடித்த ஈரானிய கணிதவியலாளர் ஆவார்.